Za aloha tamin'ny fiaignananahy mbola tsy ary nahita ours fô hitako amin'ny télé fogna ours. Ours zegny hitako amin'ny télé eo, biby mandady, mandamoka amin'ny tany ake fogna izy amoron-drano fô tsy dia haiko loatra fandrabiazanazy fa izaho tsy ary nahita moko, aminay aty tsisy.